Raha tsy maintsy hamakivaky an'i Azia zany mika aho a, dia <hesitation> tsy maintsy manazatra ny tenako lahateo aho mitetitety ny <hesitation> Mananjary manontolo, agny amin'ny tanagna misy anay. Dia eto Antananarivo amina dia tongotra sy ny karazagny a dia <hesitation> mijery ny manodidina atsimo sy avaratra manontolo igny.